Ko'proq tajribaga pul sarflashni afzal ko'raman sababi <hesitation> yangi bilimlar odamlarni yangi darajaga olib chiqadi va qiymatliroq odam bo'lishga <hesitation> sababchi bo'ladi.